ұлы сөзде ұяттық болмасын ыыы етеккір мәселесін қосып жаңағы коласына ма суына ма кофесіне ме сол арқылы дуалайды
әкесі дуаланған жігіт телеарнадан көмек сұрайды
сондай жаңағы дуаланған дүниені сондай абстрактілі дүниемен ғана қайтаруға болады оны медицинамен басқа жолдармен қайтара алмайды
айтуынша отағасын отбасынан айырған келіншек қара магияға жүгінген
ешкім өзін менікі теріс деп айтпайды менікі дұрыс және осы дұрыстығын дәлелдеу үшін ол бір қате нәрсенің артынан кете берген болуы мүмкін
бұл қаншалықты рас дуа деген бар ма
бірінің жолын кесу немесе ерлі зайыптардың арасын бөлу деген нәрсе бар өйткені бұл шайтанның ең жақсы көретін амалы
әлде бала күнгі өкпе реніштің өскендегі өзге бір көрінісі ме
дуа пуа деп сондай сөздер сөйлеп отырсың жап жас болып ұят емес пе екен бұл нәрсе бұл нәрсе ұят нәрсе балам есіңді жи біз қатты айтамыз саған есіңді жи
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
дуа арқылы ақылынан адастырып сезімді сататын қызмет түрі пайда болғандай
қазіргі таңда сүйгеніне қол жеткізе алмай немесе байлық үшін бас қосқысы келетіндер сондайлардың қызметіне жүгінеді деседі
көп қыздар жігіт сүймесе де өз дегенін жасап қара дуа арқылы айналдырып алып жатыр деген алып қашпа әңгімелер көбейді
бұл қаншалықты шын бүгін айтамыз
шындығында мен шындыққа ы жүгіріп жүрмін өйткені әкемізді осы ұлтарақова майра деген есімді әйел алып кетіп отыр семьямыздан
ы шешеміз бен әкеміз жетпіс сегізінші жылы қосылып үйленіп ыыы белгісіз жағдайлармен тоқсан жетінші айырылысуға
айырылысты деген бірақ қағаздары ештеңесі кейін ғана көрсетілді екі мың үш екі мың бесте ыыы документтердің көп жағдайда ыыы шала жасалған да
енді мен ол кісінің баласы боламын үлкен баласы боламын есімім мұхаммед сатаев егінбай нұрбекұлы деген әкеміз мың тоғыз жүз елуінші жылғы кісі қазір биыл алпыс тоғыз жаста
сондықтан да мен осы бес алты жылдан бері осы материалды қарап ешқандай нәтиже көрген жоқпын соттан да прокуратурадан да
өйткені бұл жерде әртүрлі жағдайлар болды сол жағдайлардың басын шешу мақсатында сіздердің телевидение хабарларыңызға жүгініп отырмын
осыдан біраз уақыт бұрын студиямызға талдықорған қаласынан бір жігіт хабарласып әкесін басқа бір келіншек дуалап алғанын айтқан еді
енді бұған дейін шаймен сумен тәттімен немесе суретіне қарап дуалап алды дегенді естіп жүрміз ғой
бір таңғалғанымыз дуа жасаған нәрсе ақылға сыйымсыз кейіпкеріміздің әкесін өгей шешесі қандай затпен дуалағанын өзінен сұрап көрейікші ендеше студияға мұхаммед егінбайұлын шақырамыз
ассалаумағалейкум уағалейкум ассалям студиямызға қош келдіңіз қош көрдік жоғары шығыңыз төрлетіңіз
бізге басынан бастап түсіндіріп айтып беріңізші
ассалаумағалейкум жамағат енді бұл тақырып ыыы аясында мен ы үш жылдың көлемінде қарадым
сол егінбей деген әкеміз болады ы жақсы озат шопан болды кезінде ы кеңес одағы кезінде ыыы қызметтің бар түрін саласында істеді
кейінгі жылдары тоқсан жетінші жылдары бір себептермен ажырасып осы мынау ұлтарақова майра деген келіншекпен бас қосуға бір себептер арасында болды
бірақ ыыы өте келе оның неден басталып қалай басталғанын мен ұққан жоқпын осы жақын жылдары үш соңғы үш жылдың ішінде бір кикілжің бар екенін түсіндім бұл жай зат емес
ташкентте болдым осы материалды қараймын деп түркияда болдым араб мемлекеттерінде болдым шындығында бар зат сиқырлау дуалау ыыы шариғатта бұл құранда бар зат
соны қарай келе ыыы екі мың он алтыншы жылы күз айында орал қаласына бір іс сапармен барып сол жерде бір апайымызбен кездесіп
рамазан деген ағамыз бар ыыы жаңа москвада әртүрлі нелер сеанстардың несін жетекшілерін неткен соны көрсетті осындайлар бар
жаңа кофеге қосып беру яки несі киімін оқыту тағы тағы да өзіне қаратып алу мақсатында
бар ма екен ондай нәрсе негізінде бар ол кісі мен мен телефон адрестерін беремін сіздерге
ы сол бойынша мен бүкіл кітабымда дәптерімде бәрі тұр өз аузынан жазып алып келіп отырмын
сонымен ой кетті неге былай қалай біз барамыз әкемізге барып амандасайық дейміз әйелі қарсы шығады әр әр заман қарсы шығады
не үйге кіргізбейді не жағдайлар қарындасым бірінші реттер барып еді екі үш жағдайда ұрысып жаңағы кикілжің болды қонғызбайды да үйіне кірсе
сонымен ыыы бірнеше жыл өткеннен кейін өзіміз жаңағы жарайды енді тұрватыр ғой тұрсын уақыт өте келе жас кісі емес алпыс тоғызға келіватыр
сол он алты жылдан бері осындай материалды ол өзі ұлтарақова майра ол кісі ы бұғанға дейін де тұрмыста болған кісі
сол бірақ ыыы бір несі бедеу кісі бұл бала әкелмеген өмірге тек өз масқатында бас пайдасын ойлап отыр
әкеңізбен тоқсан жеті тоқсан сегізінші жылдары бас қосқан мхм
сонда жиырма екі жиырма үш жыл болыпты иә
ал негізінде тұрватқаны екі мың үші екі мыңыншы жылдардан бері ғой өздері тайком сондай бір романстар болған
бірақ не мақсатта бір сүйсініп қарайтындай әйел деп айта алмаймын бір сондай бір
сіз оған ыыы әкеңіздің көзімен қарап көрмедіңіз бе әкеміздің көзімен де қарадым
мүмкін бір махаббат сезімдері бар шығар бір сол кісіге деген бір жан дүниелік тіршілік несі бар шығар жоқ ондай бір сүйіспеншілік мен жанұяны көрмедім
қалай тұрып жатыр соны айтыңызшы
қалай тұрватқанда енді өз арасында енді бейбіт мақсатта тұрватыр деп бімеймін
бірақ әйтеуір киімін таза тамағы таза деп айта алмаймын бірақ не ішіп не қойып жатқанын да өзі біледі бір алла біледі бәрін аллаға тапсырғанмын басында
тұрмыстары қалай болады енді орташа деп айтамын патшаның күнін кешпес
қазір пенсияда тұрақты пенсияда пенсиясын
үйі бар дедіңіз иә үйі бар
жері бар жері бар еді крестьянское хозяйствомыз бар еді ііі бір себептермен жаңағы жиенге берген тағы бір жерлерге өткізген
оның қағаздары материалдардың өзі біразға дейін мені әуреге соқтырды
қайда тұрып жатыр қазір ыыы алматы облысы
жоқ ыыы баяғы сіздер тұрған үйде ме жоқ бөлек қара шаңырақта ма қара шаңырақтан кетті
өз алдына жаңағы крестьянское хозяствомызда отырған ахимбеков руслан деген жиеніміз бар соның келісімімен ыыы
алматының жаңалық деген районында жаңа жер алып жер участкісі сол жерде коттедж салып сол жерде тұрыватыр қазір өз бетімен тұрыватыр
коттедж кімдікі ұлтарақова майраның атына жазып берген әкеміз
негізі әкеңіз негізі ол ыыы әкемнің дүниесінен алынған заттар ғой
тұра тұрыңыз ыыы мына нәрсені анықтап алайықшы өзіңіздің анаңыз бен әкеңіз ажырасқан кезде иә әкеңіз қызметте болды ма иә қызметте болды ол кезде сол ыыы
қалай тұрдыңыздар жағдай қалай болды өте тамаша тұрдық кеңес кезінде әкеміз і передовой шабан болды
ыыы екі айлық алған шығар ел ол кезде шахты шахтердің зарплатасындай зарплата
тоқсан жетінші жылды еске түсірейікші
әкеңіз бен анаңыз ажырасқан кезде бірден ажырасып кеткен жоқ олар бірте бірте бірақ сол жылдары бірақ документ
жеке кәсіп болды ма жеке кәсіп бүгінге дейін бар жеке кәсіп бүгінге дейін бар сол кездің өзінде тұрватқан
қазір кім айналысады онымен ы жиеніміз ахимбеков руслан деген жиеніміз бар туған сол крестьянское хозяйство қазір сол отыр
демек сіздердің ы ол кезде жағдайларыңыз жақсы болды иә өте жақсы болды шүкір аллаға деймін
себебі біз сол жерде өстік өндік әлі күнге дейін сол ы бабаларымыздан келеатқан топырақ қой
содан әкеңіз бен анаңыз ажырасты әкеңіз бөлек кетіп қалды өзінше бөлек кетті де екі жыл үш жыл жоқ болып кетті арасында келеді келгісі келсе келеді
бұрын шешемді сенімен ажырастым бәленше бәленше мал сенікі бәленше бәленше ақша сенікі осындай меннен алимент талап етпейсің мен осындай қылдым деп көшіріп жібереді
талдықорғанға барады да общагіде тұрады мен келемін ол кезде студентпін үйге келсем шешем айтады осындай жағдай болды
анам әжесі бар шешесі тірі тоқсан бес жаста қасымхан сатаева деген сұрасам осындай жағдай болды аяқ астынан осындай осындай істер болды дейді
кейін өзінен сол бір салдарды мен барып сұрауға тура келді
тек мен осымен тұрамын осымен жүремін дейді бопты енді жүрсең жүр енді шешенің не кінәсі бар
ыыы еншісін бөліп бер үйін алып бер тағы жоқ мен онымен басқалай жасауға келіскенмін дейді
шешеміз де бәрін аллаға тапсырдым өз дүниесі өзіне өзі бала шағам аман болсын деп қызды ұлды бөлек алдыда да оқытып
неше ағайындысыздар төрт ағайындымыз екі ұл екі қызмыз қарындасым мен інім ол кезде мектеп саласында еді үшінші класс оқитын еді егіз еді
шешем бір өзі соны нетті әжемізге апарып тастайды жазды күні әйтеуір мектебі бар не
ы сол мектеп бітіргенге дейін екі ұл мен қыз екі жақта біреуісі алматыда біреуісі ауылда оқыды
кейін қосылған келіншекпен әкеңіз ыыы заңды некеде екен қазіргі таңда заңды неке жасады
жиырма үш жыл бірге тұрып жатыр
тұрып жатыр иә крестьянское хозяйство өз алматыда өздерінің бір общяга бар ма бір үйлері бар еді
соны ауыстырда ма бірдеңе қылып әйтеуір біздің фазендаға келіп бірнеше жыл тұрды
ортада балалары ештеңе жоқ балалары да немересі де шөбересі ештеңесі жоқ өзімен екеуі ғана тұрады
сіз енді ыыы негізгі сұраққа келейікші дуалап алды дегенді қайдан шығардыңыз
мен ешқайдан шығарған жоқпын бұны көргеннен кейін естігеннен сол жағдайларды соны жасап жүрген кісілердің өзінен мәліметтерін алып отырмын
мен прямо осы алдына барып келіп көріп ұстап алған ештеңем жоқ
бірақ осыны жасаған адамдар бар істеватқан адамдар бар
ыыы дмитривкада сол жерде сыған әйелдер бар жаңа нелер бар солардың да несін әр заман сайын барған сайын қалай істейтінін қандай не етінін соның бәрін өз көзіммен көрдім
яғни сіз жалпы меннен процессі қалай жүретінін зерттедіңіз иә зерттедім үш жыл бойы соны
ал енді жарайды дуалаудың бар екеніне көз жеткізіпсіз көз жеткіздім
әкеңізді дуалап алғанына нақты дәлел бар ма
енді қараңыз дені қарны сау оқыған азамат бала шағасы өсіватыр ағайын туысы бар өзінің шешесі бар
енді анам ғой балам ғой деп бір құс екеш құс та ы аң екеш аң да өзінің баласын қорғаштайды бөгенең жемтікке тастамайды
иә бір ағайын туыс қайтыс болып жатса иә бір той домалақ болып жатса жолаттырмайды бұл бірінші ме
екніщі жаңағы өзінің бас пайдасының мына үй болсын пенсиясы болсын содан айырылып қалмайын далада қалып қалмайын деген мақсатта қолданыватыр бұл әлі күнге дейін бар
мен жақында ташкентте болдым ташкентте бір кісімен сөйлескенімде а бұл бізді әдеттегі жағдай дейді тәжік кісі әдеттегі жағдай
бұған мен сенбеймін деп не еттім бірақ черная магияның бар екені рас
жарайды нақты сұрамасам айтпайтын сияқтысыз ғой немен дуалаған
енді ұлы сөзде ұяттық болмасын естіген де боларсыздар бұрын да жасап та жүрген бұл тақырып
ыыы етеккір мәселесін қосып жаңағы коласына ма суына ма кофесіне ме сол арқылы дуалайды болды адам зомби қатарында болады
әкеңізді солай дуалаған деп ойлайсыз иә солай нақтысында солай емес нақты сол
жоқ сол нақты екеніне дәлел сұрап тұрмын ғой сізден иә иә иә
бірақ мен кеше жақында заңгер юристпен болдым өз ауызынан менің ағайыным жездемді де осындай жағдайда істеген
кеше мен сіздерге материалдың несінен номерін телефонын бәрін бердім өзі айтып отыр мен өзім юристпін дейді бірақ дәлелім болмады да бір үш төрт кісілерге бардық
солар жаңағы қалай жолдар қандай емдермен қоданатынын қалай қайтаруға болады соның бәрін қарады дейді
ы ауытқымайықшы яғни сіз нақты нақты көрген жоқсыз ғой нақты көрген жоқпын ұстап алған жоқсыз ғой ұстап алған жоқпын бірақ болып
тек айналадағы айтқан ыыы адамдардың айтқан сөзіне сеніп жалпы осындай нәрсенің қоғамда бар екенін ел арасында осындай әңгімелердің айтылып жүргенін
және де қалай өз балаларын тастап кетті қиып қалай иә иә ыыы кәрі анасын тастап кетті
соның бәрін ойлап сараптап саралай келе осындай шешімге келдіңіз ғой былайынша айтқанда өте дұрыс айтасыз иә іхі
махаббат әкеңіз ғашық болып қалды деп ойламасыз ба жай ғана күрделендірмей ақ жоқ ғашық болып қалды деп айтпаймын
әкеңізге ренжілусіз бе жоқ әкеме ренжілу емеспін әйелге ренжулімін сол істегеніне мхм
біздің бағдарламаға келгенге дейін басқа тағы қай жерлерге барып көмек сұрадыңыз ресми орындарды
сот прокуратура талдықорғанда облыстық ішкі істерге сонымен жаңа өзіміздің кеше жақында талғардағы бұл бұл район талғарға қарайды алматы облысы талғар районы
сол жерге барып адвокатпен де юрист прокуратураны прокурор подполковникпен сөйлестім кіріп кабинетіне өзімен жеке қабылдауын
подполковникке дуалап алған деп айттыңыз ба осындай болған бұған заң жоқ деватыр ешқандай заң жоқ қазақстан республикасына байланысты мынаған заң жоқ біз қарастырылмағанбыз деді
біз причинасын не ете алмаймыз дейді шеше алмаймыз басқа бір жолдармен
дәлел болмаса ол кісілер иә қарамайды дәлел болмаса мен заявлениені
жоқ тіпті арызыңызды да қабылдамаған шығар қабылдамады өйткені несі жоқ
мына арыздың несі тұр бір ешқандай бір бапқа жатпайды
мошенничество дейін десең мошенничествоның тармақтарына болу керек оған келмейді жарайды жаңағы владение чужим имуществом десең оған да келмейді
потому что дарственный писменным виде бәрі беріліп тұр через загс беріліп тұр
әкемді құтқарғым келеді депсіз таби дұрыс айтасыз отбасы мен дүние мүлкін құтқарып алу дейсіз
ол да бар бірақ жалпы мен
яғни шыр пыр болып жүргеніңіздің м бір себебі сол бір себебі дүние мүлік те жер де бар ғой иә оның ішінде жер де бар жеріміз де бар ыыы
ең бастысы мен сіздерге айтайын жері де дүниесі де садақа алып кете берсін бірақ мына иман деген зат бар ертең қабырға имансыз кірмесін деймін мхм
басқа бауырларыңыздың көзқарсы қандай қарындасым өлер де өлер сол қарсы інім тұра берсінші қайтесің оны дейді кеше маған айтады
тұра берсін өмірі өтіватыр ғой өлуіне де аз қалған шығар бақытты тұра берсін сияқты тамам тұрсын сенің де бала шағаң бар
бірақ қандай жағдайда тұрватқанын ағайын туыспен араласпаса жекжатқа бармаса қайтқан кісінің жылына келмесе той домалаққа қатыспаса
сонда бір әйелдің айтқан поводогынан шыға алмайды ма сонда ит күшікті жетектеген құсап жетектеп жүр мхм
жаңа бір емші деп қалдыңыз ғой ташкентке бардым дедіңіз иә иә
қанша адамға нақты бардыңыз барған адамдардым списогі өзімде тұр бәрін беремін сіздерге
неше адам қанша мемлекетке бардыңыз осы мәселемен
төрт мемлекетке бардым төрт мемлекетке бардыңыз шамамен қанша қаражат жұмсадыңыз төрт мың доллардай кеткен шығар енді ішпек жемегім
яғни төрт емшіге бардыңыз иә жалпы мен сол мемлекетке барғандағы мақсатым заңдары қандай
қалай қолданады шариғатта бұл қарғыс сиқырдың несі қаншалықты нормасы және бұны емдеу жолы бар ма құтқару жолы бар
қашықтан ешқайсысы емдей алмаймыз деді ме жоқ ыыы ташкентте болғанымда қырық күн бойы емдейміз деді өзіңіз алып келесіз әкеңізді деді
тек тамырынан қан аламын деді жаңағы еттеккірдің несі процессі денесінен шыққаннан кейін өзінің қалпысына келеді деді
біз бұдан мен төрт бес жыл адам тап осындай кісіні емдегенмін деді тәжік кісі
мхм жаңағы мына сарыағаш ауданында ыыы мадида деген апайымыз бар түрік кісі ол кісі де емдейді екен
бірақ ол кісі он жеті күн емдеймін ы тек ер адам үйінде болу керек дейді үйінде емдеймін деді
әкеңіз ыыы барудан бас тартты иә ол екі үш рет
енді олардың көріпкелдік қасиеттері де бар ғой
енді жынмен айналысқаннан кейін жын әлемі ғой бұл өзі
жындар сыбырлайды ол солар сол жындармен байланысқа түсіп бірақ бәрін айт
сізге нақты айтты ма осындай осындай етеккірмен дуалаған деп иә оның бәрін сол кісі мадина да айтып отыр кісі де айтып отыр
жаңағы алматыдағы ташкентский көшесіндегі осындай үйдің жаңағы өзінің тұрыватқан мекеніндегі қай жерде қандай мен суретін берместен айтыватыр сипаттап беріватыр болған жағдай да
жақсы әкеңіз бен өгей анаңызды бағдарламаға шақырған едік бірақ ыыы келуден бас тартты ммм
ы журналистімізді жіберіп бір екі ауыз пікірін м жазып алдық тыңдап көрейікші
мұхаммед очень сложный мальчишка
мұхаммед өзі біртүрлі бала бізбен біраз жыл тұрды
жолдасымның баласы менің де балам ғой деп құшағымды жайдым өзіме құдай сәби бермеген соң тағдырым осы шығар ол маған да бала болып кететін шығар деп ойладым
бірақ үйренісе алмадық ол бізді шақыстыра бастады әкесін біраз уақыт кетуге мені тастауға үгіттеп жүрді
оңаша қалсақ мені балағаттап тіпті қол көтерген кездері де көп ешкімге ештеңе айта алмадым себебі жолдасымды сыйлаймын
оның жаның жаралағым келмеді біз ол баланы оқытып диплом алып бердік үйлендірдік
бірақ үш ай өтпей жатып әйелімен ажырасты келін өте жақсы қыз еді баланың әрдайым айтатын өтірігіне шыдамай кетіп қалды
оның үстіне мұхаммед қайын атасы берген көлікті қиратты жиған тергеннің бәрін жоқ қылды бір күні оны әкесі жөнге салуға арнайы барған еді
ал ол полицияға арыз жазыпты менің өміріме араласады деді әкем отбасымды құртатын болды депті
есі дұрыс адам солай істейді ме содан бері міне енді бізге тыныштық жоқ мазалай береді әкемнің басын айналдырып алды деп мені жеккөреді
бірінші сұрақ неше жыл бірге тұрдыңыз өгей анаңызбен бір жыл ғана бір жыл
дипломыңызды алып беріпті иә жоқ дипломды алып берген жоқ өтірік жалған ол
өтірік іхі үйлендіріпті иә бір балалы келіншекті алып келгенмін үйленемін деп
бірақ той ештеңе болған жоқ үйде неке істедік бітті мхм той ештеңе болған жоқ
неке қиылды неке қиылды бірақ той ештеңе болған жоқ тойға дайындық қыламыз деді бірақ ешқандай
енді қайда ол келіншек
қазір осы астанада қызылорданың қызы осында бір
бірге емессіздер ғой бірге емеспіз уже екі мың он бірден
не себепті ажырасып кеттіңіздер ы осы мына кісінің ы кредит алу мәселесімен болды
ол өзінше бір күрделі әңгіме
яғни сіздердің айырылысып кетулеріңізге де осы иә осы кісі тікелей өзінен
потому что әйелім екеуі бір жағдайлар істеді соны мен айттым бұл харам зат кредит алмақшы ойлары болды үлкен көп көлемде
сонымен ыыы кредит харам шариғатта харам деп содан басталдық аяғында сен бұл бизнестің бәрін бұзатын болдың
көлік туралы айтып беріңізші
көлік болды
қайын атаңыз берген еді иә иә қайын атам ыыы бастапқыда ыыы түркиядан жаңадан келіватсың кәсіп әлі сендерде жоқ пока осы көлікпен жүре тұрыңыз
бірақ қақтым сындырдым деп ештеңе айтпаймын
бір дөңгелегінің несі шықты бір ұзақ жолдан қайтып келеатқанда қостанай жақтан а басқа бір жағдайда ол бір сынып қалып қиратылып қалып аударылып қалған ештеңесі жоқ мхм
сосын ыыы дүниені талан таражға салды дейді жоқ қылды дейді қаражат жинаған ақшаны құртты дейді
бейтаныс бір кісілермен жүретін соларды үйге алып келетін
олар да кедергі болатын біздің бақытты өмір сүруімізге деген әңгімелер айтылды мен біразын
мына кісі айтып отыр ма иә ол қандай кісілер бейтаныс кісілер
бейтаныс деп отырғаны өзімнің туыстарым ағайындарым бөлелерім шешемнің ііі інісінің балалары
соларды бұлар бейтаныс дейді
жақсы әкеңізді де тыңдап көрейікші тыңдап көрейік
бұл бала өзі негізінде бір қиындығы көп бала болды
айтқан нәрсеге жаңағы айтсаң мақұл дейді арты жағынан жаңағы ұмытып қалады қайта қайта сол
оны мен қаншама ұстап алып ұрдым да оны жаңа ағашқа байлап та қойдым
хоть ең болмаса кішкене қайтты не ететін шығар ұялатын шығар елден деп
бір ай үш ай төрт ай болады да қайтадан қайтып келеді содан кейін тағы да ойлайсың сол қанша айтқанмен балаң ғой дейсің де
айтқанын жасап қайтадан жібересің ылғи да сол он алты жыл болды тұрып жатқанымызға
өзімізідің жаңағы балаларымыз ол өзімен өзі кенже балам бар өзімен өзі екі баласы бар өз несі бар
содан кейін біз өзіміз де жаңағы үйіміз де бар қойшы сол балалармен жаңағы не етпейік өзімізше болайық деп біз кетіп те қалдық
содан кейін осында үй салып өзімізге тірлік жасап өйстіп жүріп жатырмыз
әкеңізбен бала кезіңізде қарым қатынасыңыз қандай еді
бала кезімізде әкемізге деген неміз жақсы еді прямо он оқығанға дейін әкемізді бір пайғамбарымыздай көретінбіз
қолынан сүйіп келсе аманын саулығын жақсымыз сұрап
яғни әкеңіз өтірік айтып тұр ма
мына жерде ме иә кейінгі таңда ма
ол кейінгі колледжде оқып жүргендегі болған жағдайларды айтып тұрды ғой
ал мектеп қабырғасында ы осы кісіге ы шешеммен тұрған жылдары өте тамаша едік
анасы да бар сол бір шаңырақтан сегіз бала өсіп шықтық қой папамның інісінің балалары біздер
яғни өгей анаңыз келгелі қарым қатынас
иә өзінің туған анасы да бар биыл тоқсан бес жасқа келіп отыр қасымхан апа әже
мынаны айтыңызшы майра ханым бізге берген сұхбатында былай деді мен аттеистпін деді
мен ондай дуа бір сиқыр ондайға сенбеймін деді
енді әркімнің құқығы бар аттеист болады ма христиан болады ма буддист болады ма пенденің өз қалауында өз қалауында
бірақ жасап жатқан тіршіліктерін қылыватқан нелерін ешкім мойындамайды мен өлтірдім қылдым жасадым бүйттім сөйттім деп мойындамайды мхм
сосын мынандай мәселе бар екен әкеңіз анаңызбен ажырасып кеткеннен кейін иә біраз уақыт өткеннен кейін
майра ханымның құрбысы таныстырған екен сіздің әкеңізбен сол кісіні
білмеймін кім кімді таныстырды әйтеуір кезде
ол кезде сіздің әкеңіз бен анаңыз ажырасып кеткен және майра ханымның өзінің жағдайы болған екен ешкімге алақан жайып отырған жоқ
жатақханам болды деді
жатақхана болғанда ыыы казгу дың общагасынан бір приватизация
яғни анаңыз бен әкеңіз айырылысып кеткеннен кейін біраз уақыттан кейін қосылған болып тұр ғой ол кісілер
емес сол тоқсан жетінші жылы күзде алып келді ғой май майда кетті күзде сонда бес ақ ай ма үш ақ ай болды ғой
майда кетті сентябрьде ме алып келіп тұр үйге әжем айтты мынаны қаяқтан алып келдің деді осымен тұрайын деп жүрмін деді
ондай болса кет деді затыңды бәрін ал да кет деді өз чемоданын алды да кетті
бір түсте шай ішті сол кезде бұл келіншек отыз бес отыз екі жаста ма сондай болатын
ақыл есіміз дұрыс қой бәріміз сол кезде әжем айтты әй айналайын мынау бір қара бас жылан болды үйімізге келген қайдан алып келдің атам марқұм ол кезде тірі еді
жақсы түсінікті болды бағдарлама барысында тағы да сұрақ қоямыз
әуелі дуа туралы анықтап біліп алайықшы аға студиямызға қош келдіңіз
пайғамбардың өзін дуалаған дейді иә жалпы бұл қаншалықты рас нәрсе
негізі сиқыр деген нәрсе бұл бар нәрсе негізі мынау құран кәрімде сиқыр жайында да көп келеді
сиқырдың түрлері болады сиқырдың бір түрі мынау көз боямаушылық дейді ғой адамдарға ы бір нәрсені басқа бір нәрседе бейнеде көрсетеді
мысалы алатын болсақ мынау мұса пайғамбарымыздың заманы сиқыршылардың өте дамыған заманы болды да
адамдарға сиқыр жасаған уақытта сондай күрделі нәрселерді жасайтын сиқыршылар
алла ыыы сонда мұса пайғамбарға сондай бір мұғжиза берді әстесін шынайы жыланға айналдырды айдаһарға айналдырды жыланға
сол уақытта құранда келеді сен әстеңді лақтырғын дейді де олардың жасаған іс әрекет нәрселерін жұтып қойсын дейді де
олардың істеватқан іс әрекеттері тек қана бір көзбоямаушылық дейді несі жоқ ақиқаты жоқ дейді ал екінші бір нәрсесі ақиқаты бар
алла тағала құран кәрімде ыыы бақара сүресінде келтіреді мынау ол сиқыр мәселесінде ы ерлі зайыптылардың арасын бөлу ажырату мәселесі дұғалау мәселесін келтіреді
сонда ыыы бұның былай айтады
олар екі екі харуда марут деген екі періште болады
алайда бұл екі періште жерге түскен уақытында адамдарға шектен шықпаңдар бұл дұрыс емес деп барлығын түсіндіріп кейін үйрететін
сонда адамдар үйренетін тұғын мақсаты не мақсат жаңағы ерлі зайыптыларды ажырату мақсатында бір алла айтады
олар алланың қалауынсыз ешбір жанға пайда і зиян келтіре алмайды дейді
бұдан шығатын нәрсе не бұдан шығатын нәрсе сиқырдың да көзбоямаушылығы да болады оның шындығы да болады
жаңа айтып кеткендей пайғамбарымыз сиқырланды деген хадистерде келеді алайда
ыыы алла ы құрандағы ең соңғы он үш пен он төртінші сүрені түсірді
мақсаты не пайғамбарымыз соны оқыды пайғамбарымызға да салған сиқыр кетті
дуа деген сөз бен дұға деген сөздің байланысы қандай енді былай ғой дуалады дейді
ыыы дуалау деген нәрсе мүмкін ол нәрсені мен шыны керек былай дұға дуаны нақтылай көрмедім былай алай да дұға екі түрлі болады жақсы жаманы болады
жаманы дуада жақсысы дұға ғой сонда
енді араб тілінде деп келеді де деген нәрсе мысалы дұға деген нәрсе мхм ал енді қазақи тілде дұға деген нәрсе бұл тілек
ал енді біздің бүгінгі кейіпкерімізге қатысы айтыңызшы енді әкесіне не болуы мүмкін
бұл жерде мынандай шындығында ыыы қазіргі таңда өте көп ыыы болып жатқан нәрселердің бірі дұғалау
бірінің жолын кесу немесе ерлі зайыптылардың арасын бөлу деген нәрсе бар өйткені бұл шайтанның ең жақсы көретін амалы
амалы бұл ерлі зайыптыларды бөлу сол үшін біз ыыы жаңа да біраз әңгімелер болды ғой аллах бізді мына өмірде жаратты да бақытты болу үшін жаратты
сол үшін бізге жаңа біздің әлем болатын болса бізден де жат әлемдер бар жындар әлемі бар алла оны құран кәрімде оны айтып қойды
алайда бір аятта келеді ыыы алла айтады қияметте ан нам сүресінде келеді алла қияметте жинайды барлығын
сөйтіп жындарға айтады әй жындар сен адамдардың көбін тура жолдан тайдырдыңдар дейді
сонда жындарға серік болған адамдар айтады дейді о алла тағалам біз бір бірімізді пайдаландық дейді
көрдіңіздер ме бір бірінен бұл жерде адам баласы мен жынның арасында бір бірін пайдалану болады
сол нәрсемен жаңағы ерлі зайыптылардың арасын немесе біреудің жолын жабу немесе біреуді бір ыыы ауру қылу
мына кейбір адамдар болады мысалы басы ауырады жүрегі ауырады дәрігерге барады небір тексеріп бірақ емін таппайды
а бұның емінің барлығы негізі құранда хадисте айтылып кеткен
одан ең алдында айтылатын нәрсе ыыы біз әрқашан да осы пайғамбарымыздың бізге көрсеткен сүннет жолын ұстануымыз керек
азанда кешке оқылатын дұғалар бар сол дұғаларды оқитын болса адамға кешке дейін ешнәрсе болмайды кешке оқитын болса таңға дейін ешнәрсе болмайды
бұның бәрі не үшін айтылып жатыр бұның барлығы жаңағы зиянкес нәрселердің адамға әсер етендігін айтып жатыр
мхм түсінікті аға ал енді мына кісіге айтатын болсам ыыы бұл жерде бауырымыз айтыватыр ғой дұғалап алды неғылды анаған мынаған бардым
енді былай бақсыға да барған секілді менің ойымша бақсыға да бардыңыз ғой көріпкел өйткені көріпкел бақсы болмаса
мысалы үшін жай құранмен емдейтін адамдар ы бір адам келетін болса оның қалай болғанын неғылғанын айтып бере алмайды
алайда ол дағы зиянкес нәрсені сезінеді сезінеді ы сол үшін ы бұл жерде жақсылап құранмен емдеу керек алла тағала құран кәрімде
шынында біз құраннан мүминдер үшін мейірім және шипа түсіреміз
кеңшілік аға алып қосарыңыз бар ма жалпы басқа діндерде бұл туралы айтылады ма
иә бұл негізі сиқыр сиқыр дұға деген дүние діндердің көбісінде бар ыыы емдеу жолдары да әртүрлі
яғни мысалы көз тиген баланы біз қалай молдаға жаңа бақсыға алып барамыз христиандар да өздерінің ішінде көзі қарақты дін адамдарына алып барады
еврейлер де өздерінің дін адамдарына алып барады яғни дін не діннің жалпы барлық діндердің ерекшелігі параллельді өмірге сену ғайыпқа сену ғайыпқа сену
әрине оның формалары құлшылық түрлері дұғаның мәтіндері әртүрлі әр дінге қарай бірақ негізгі миссиясы біреу ақ
сондықтан жалпы менің өзімнің басымнан өткен де бір жағдай бар ыыы кішкентай қызыма көз тиіп ауырған кезде он сегіз күн бойы
мен христиан апайға алып бардым ол дұға жасап жаңағы көзін шығарып берді
көрдіңіз бе яғни ол ы христиан бірақ ммм менде басқа танитын адам болған жоқ
сосын оның дұғасы жүрмейді деп айтуға болмайды сонда христиан апа айтты мен кішкентай балаларға дұғам жақсы жүреді өйткені бұлар бейкүнә деді а үлкен кісілерге дұғам жүрмейді деді
сол енді ол біз көршінің айтқаны бойынша алып барғанбыз сонда байқағаным барлық діндерде де бар яғни қасиетті кітаптарда да осы нәрселер көп қамтылады
исламда да бұл нәрсе бар екенін жаңа имам мырза айтты әрине бұл енді бұл жерде бұл кісіге қатысты мен бір өзімнің жеке көзқарасым бағанадан бері тыңдап отырғанда пайда болған дүние
ы шын мәнісінде екі вариант жаңа сіз айтқандай мүмкін бұл тек қана бір адамның тағдыры да болуы мүмкін деп қарауға болады
өйткені ол кіммен кім ажыраспай жатыр кімге кім қосылмай жатыр кіммен кім тұрмай жатыр кімнің арасынан жаңағы ы ала мысық өтпей жатыр деген сияқты
ал бірақ мынау азаматтың мұхаммедтің жаңағы жасаған жағдайларына қарап отырып өзінде діннен хабар болғанын қарап отырып
әкесін де мінезінің биязы екенін қарапайым екенін қарап отырып мүмкін сондай ниеттер болған болуы мүмкін
өйткені мен нақты айта алмаймын өйткені нақты айтатын болсам мен ол адам егер ондай жасамаған болса күнәһар болып қаласыз
сондықтан ол ол нәрселерді жасап көруге болады жаңағы имам айтқандай басқа тәсілдері бар тетіктері бар жасап көру керек егер сондай жағдайларда болатын болса дұға дұға
қандай нәрсе сол емделген сондай жаңағы дуаланған дүниені сондай абстарктілі дүниемен ғана қайтаруға болады оны медицинамен басқа жолдармен қайтара алмайды деген сияқты
сол үшін бұл нәрсе қазіргі ақырғы заман жағдайында өтек көп болыватыр себебі неге адамдардың пейілі ниеті көзқарастары өзгерген
қазіргі адамдар көбінесе өзінің жеке бас пайдасын яғни материалдық дүниені бірінші орынға қойғаннан кейін ондай жағдайлар болуы мүмкін
и бір нәрсені айтайын бұл жердегі қазіргі біздің дуалау дуаны қайтарамыз деп жүрген адамдар халықтың ішінде сонша көбейіп кеткені соншалық олардың бәрі
қазақта мынандай жақсы сөз бар көзі қарақты деген сөз бар яғни адам бір нәрсені істеу үшін көзі қарақты адамға бару керек
яғни руханияты басым оның жаңағы өзінің дініне берік рухани несі ауызы дуалы сондай адамға бару керек
әйтпесе бәрі айтады мен қайтарамын маған ақша бер қазір тоқсан алты пайыз менің өзім есептеуім бойынша адамдар өтірікшілер
ақиқаты жоқ осындай адамдарды пайдалану арқылы ақша табудың жолдарына түскен адамдар өте көп а оның ішінен ауызы дуалы адам кезігеді ме кезіктпейді ме
қазақта оның үстіне тағы бір сөз бар жаңағы бақсыны балды да деме балсыз да деме дейді
біреуге жүрген балы екінші біреуге жүрмеуі де мүмкін біреуге тиген дуасы екінші біреуге тимеуі де мүмкін
сол үшін ең жақсысы мен ойлаймын ы әкесімен өзі жақсы қарым қатынасты орнату керек
енді балалары бар екен немерелері бар екен ол да сағынады иіскегісі келеді енді өзінің жасаған отбасы ғой соған мүмкін мейірімін ояту керек шығар
мүмкін ол адамдарға басқа бір ыыы дәнекер адамдар салу керек шығар үлкен адамдарды салу керек шығар мен ойлаймын
екінші бір варианты жаңағыны қарастыра берсін енді өзі зерттеп жүр екен ғой біраз деңгейге дейін жеткізген екен сондықтан енді бірақ менің айтайын дегенім
жоққа шығармайсыз бірақ сондай адамдарға текке қаражатарын құртпаса екен деп ойлаймын
түсінікті аға рахмет серікгүл ханым бұл бір ммм бозбала кездегі өкініштің
өкпенің бір әсері жалғасы емес пе иә сол байқалады
ы жалпы бала кезінен бір ы қандай да бір жай бір бірдеңенің әсер етуімен әкесіне деген өкпе
және үй үйінде болған кезде бірге тұрып жатқан кездегі бір іс әрекеттері жаңағы өгей анасына көрініп тұр ғой орыс тілді орыс тәрбиеде
ы сондай жақтарынан өзіне жақпаған бір бірдеңеден өкпе жалғасып жатыр бұл жерде аяқталмаған сондай бір не бар оқиға бар
ы сол гештальд дейді енді психологияда сіз ыыы дін жолында екенсіз мұхаммед иә иә намаз
атыңызды мұхаммед деп өзіңіз де ауыстырдыңыз иә есіміңізді айбек болдыңыз ба бұрын жоқ ол інім айбек
сіздің бұрынғы атыңыз кім еді аты жөніңізді айтыңызшы бұрынғы құрманжан
құрманжан тегіңіз сатаев
сатаев қазір мұхаммед егінбайұлы қажыға барып келдім
иә қараңызшы міне қажыға бару дейсіз діннің ыыы құран сөздерінен келтіріп алланың атын айтып сөйлейсіз бұндай деңгейге жүрегінде иманы бар адам жетеді
жүректе иман болған кезде ыыы ислам діні бойынша мынау бір нәрсені түсінбейді ме жақсылық та алладан жамандық та бір алладан дегенді түсінбейді ме
олай болса сол осы өгей шешеңіздің не жасап отырғаны да бір алладан әкеңіздің оны құп көргені көрмегені де бір алладан деген осындай
шынымен жүрегінде иманы бар адам осындай нәрсенің барлығын бұның бәрі бір алладан
оны талқылайтын ананікі күнә ананікі қате ананікі оңбағандық деп талдайтындай сіз алладан жоғары емеспін мен мен де алланың пендесімін
мен де өз тіршілігімді қылайын қырыққа келген жасым бар өзімнің отбасымды құрайын сіздің әкеңіз қырыққа келгенде төрт баланың әкесі
өзінің қожалығы бар өзінің бір арнайы аяғынан тұрған ер азамат болған осы әкенің жолын қуайын деген сияқты бір позицияға түсу керек
бір нәрседен соңына дейін аяқтау үшін міндетті түрде сол жерден өзіңді ақтап шығу үшін бұл барлық адамға тән қасиет психологиялық тұрғыда
ешкім өзін менікі теріс деп айтпайды менікі дұрыс және осы дұрыстығын дәлелдеу үшін ол бір қате нәрсенің артынан кете берген болуы мүмкін
осы сәтте керісінше сен біраз дұға қылшы мынау болып жатқан оқиғаға сырттан сырт көзбен қарашы басқа бір тұлға ретінде деп
тура сол сияқты сіз бір сәт өзіңізге осылай сырттан қараңыз сонда сіздің осы ең бар құнды негізгі өміріңіз не нәрсеге арналып кетіп жатыр
қырық жасқа дейінгі сонша сізде уақыт деген не мың жыл берілген бе азғантай санаулы өмірде елге қандай қызмет қылдыңыз
аға ретінде екі қарындасыңызға екі ініңізге осындай есеп қылып бұдан сәл сыртқа шығу керек
бұның ішіне кіре беру арқылы бүкіл діндерге қанша қаражатты жұмсап дуа деген бар ма жоқ па оны дәлелдеп етеккірмен деген ол соншалықты нәрсені айтқан осындай
білімдісіз қанша ел көрдіңіз жер көрдіңіз көзіңіз ашылды сізге бір басқа позициядан қарау керек
қай позициядан қай бұрыштан қарау керек көмек керек болса үнемі көмегімді ұсынамын
енді психолог ретінде айтыңызшы иә психолог ретінде ыыы қай позициядан
әдетте бұл қоғамда қалыпты құбылыс қой өгей ананың мысалға балаларға мейірімі ашылмай жатады немесе керісінше болып жатады
былай күрделендірудің қаншалықты қажеті бар
мұхаммед тарапынан ба иә
күрделендіру і бұл жердегі қажеттілік мынау ғой бір іштен кегін алу ма
қандай да бір нәрсеге өз өзіне бір і өзінің бір қажеттілігін қамтамасыз етпеген де өзінің бір ы маған осы керек еді деген бірдеңесін ала алмаған
сол нәрсе де ұстап қалған соның айналасына әрбір заттарды қосып алған сол бір қажеттілікті қамтамасыз ету үшін
а ол қажеттілік қай жағынан туындаған талдап келгенде ғана ол шешіледі мхм
енді мынандай сұрақ қояйын мен ыыы дуаның ыыы нақты қалай әсер ететінін білмеймін ол ол жасалып жатқан
жасалып жатқан дуаны да көрген жоқпын оның қалай әсер ететінін де көрген жоқпын бірақ соңғы кездері ыыы көп айтылып жүрген әңгіме
қыздар ыыы қолы жетпеген жігіттің мысалы басын айналдырып алыпты немесе басын айналдырып алуға тырысыпты деп жатады мхм
бұл қандай құбылыс жалпы қоғамда мынандай ғой ы адам деген өзі энергиядан тұрады
энергиядан тұрады осы энергия адамды өмір сүруге жетелейді осы энергия оны басқа энергиялардан да қорғайды
энергиясы мықты адамдар болады энергиясы аз адамдар болады және осыны осы өзінің
бір үйді де қорғайсыз ғой басқа біреулерден оны сыртына дуалмен қоршайсыз сыртын қаптайсыз деген сияқты тура сол сияқты әрбір адам өзін энергиямен басқа жаман теріс энергиялардан қорғап жүреді
оның тәсілдерін білетіндер бар солай қорғайды а оны білмейтіндер бар өзіндеріне сенімсіз қорғана алмайды сондықтан біреудің қарап
ой қандай құлпырып кеткенсің деген сөзіне ауырып сөйтіп қалатындар бар әлсізденіп бұл энергия бұл бар нәрсе ғылымда бәрі дәлелденген
сонымен осыны білетін осы жағынан білімі барлар осы энергияға өзінің мықты жаңағы дамытқан энергиясымен осыған кіреді де сол адамның психикасына әсер ете алады бұл бар нәрсе
сондықтан бір жігітке көзін салады ма сондай қандай іс әрекет қылады ма оған бір үлкен сенімімен соған арнап
ы бірдеңені жаңағы барлық ы судың өзі тірі ғой отырып алып суға қанша сөз айтсаңыз сол сөздің барлығын энергия арқылы су бойына сіңіреді
сол суды кез келген тәсілмен сол адамға ішкізсе ол оған барады ол қандай энергияны ол адамға апарды
сондықтан да кез келген дінде дуаласа су әкел суға үшкіріп түшкіріп береді деген қандай да бір осындай тәсілді қолданып
осы өз ііі бір ойын әсер ету де бұндай бар
ал неге енді қазір қыздарымыз сондай қадамдарға көбірек барып жатыр сіз өзі бір әлеуметтік зерттеу жүргізіп көрген жоқсыз ба жалғыздықтан қорқады ма әлде не не бұл
ыыы мынандай ғой ыыы өзіне деген ыыы сенімсіз бірінші екінші ы компинентті емес сауатсыз соның кесірінен осындайға барады білімсіздік
марат аға студиямызға қош келдіңіз
кейіпкеріміздің сөзін естіп жатырсыз прокуратуға бардым сотқа бардым деді ғой басында иә
әуелі сол туралы түсіндіріп беріңізші арыз неге қабылданбады подполковникке ы дуалап алдым деп айтқан кезде ол неге
иә талай арыз ы жазыпсыз бірақ арыздарыңызды қабылдамапты расында да біздің заң саласында ы дуа сиқыр деген түсінік жоқ
сондықтан қанша арыз берсеңіз ыыы сіздің арыздарыңызды қабылдамайды
бұл өйткені ыыы қылмыстық іс іс ыыы азаматтық іс немесе әкімшілік іске жатпайды
сондықтан осылай болады бұл енді
ал енді мына жағынан айтыңызшы ммм өгей анасы өгей анасы арыз беретін болса осынша жылдан бері бізге тыныштық жоқ
иә онда арызды қабылдауға мүмкін ол кісінің өйткені маза бермейді дейді
ы өмір сүруге ы біз біз бөлек өмір сүріп жатырмыз біздің өмір өмірімізге кіріп маза бермейді сонда арыз полицияға берсе олар қабылдайды мхм
енді қараңызшы ыыы ағамыздың жасы қырыққа келіпті
бұрын ажырасқан кезде кәмелетке әлі толмаған екен жарайды қазір қазір әкесінен не талап ете алады нақты жоқ талап ете алмайды өзін
мұхаммед аға ыыы ажырасқан кезде анаңыз нақты қандай ыыы дүние мүлік алды ештеңе алған жоқ ештеңе алған бір сабақ жіп алған жоқ
бірақ анаңыз және сіздің бауырларыңыз сол үйде қалдыңыздар иә иә әкелеріңіз кетіп қалды кетіп қалды
яғни сіздерге үй қалды үйдегі ештеңе қалған жоқ деймін ештеңе қалған жоқ бабушканың атында өзі үйі бар еді крестьянское хозяствоның несі сонымен қалды
шешем бұл үйде тұрмаймын деді өйткені жаңа ол үйде ыыы әкеміздің кенже қарындасы бар еді
мектепте жұмыс жасайды может үш төрт жылдың алдында қайтыс болды сол кісі де жаңағы ыыы жолыңыз ашық бауырым кеткеннен кейін сіз бұл үйде қалуға хақыңыз жоқ деді
жақсы мынаны айтыңызшы енді сіздің осынша жыл жүгіріп жүргеніңізге іхі
анаңыз қалай қарайды өзі ол кісі қарсы шығар
енді анаңыз өзі қалайды ма екен ыыы бұрынғы қалайды иә
иә соны нақтылап алдым алдында түркиядан келгенде түнделетіп бір сөйлескенім бар
шеше жасың болса мынанша ы біз болса үлкен болдық енді қартайған шағыңда папам екеуің бір жақсы жерде отырып өздеріңмен
қалаймын ғой әттең өзі келмейді дейді осындай жағдайға дуалап
сіз айттыңыз ғой мен сұрадым үлкен болды қартайған шағыңызда екеуіңіз бірге отырмайсыздар ма қосылып
әттең анадан құтылсақ отыруға не не жетсін деді бақыт емес пе деді
қазір анаңызға хабарласып көрсек хабарласып көріңіз
алло сәлеметсіз бе жақсы
астанадан хабарласып тұрмыз пендеміз ғой ток шоуынан есімім ғалым
естіп тұрсыз ба иә мхм
бүгін біздің студиямызға сіздің ұлыңыз мұхаммед келіп отыр
ы хабардарсыз ғой жалпы астанаға келуінен
иә әнеу күні болатынын айтып жүрген ау
яғни қандай мәселемен келгеніне де хабардарсыз иә
алло аха айта беріңіз иә
мақсаты сіздің бұрынғы жолдасыңыз қазіргі келіншегі майра ұлтарақовадан ажыратып аламын дейді әкемнің басын дуалап алып кетті дейді кезінде
енді әйтеуір бізді тастады да өзі кетіп қалды ғой оны дуалап алып кетті ме былай неғылып алып кеткенін мхм
содан бері балаңыздың ыыы әділдік іздеп сол дуа деген нәрсені дәлелдеймін қайтсем де әкемді қайтарып аламын деп жүрген іс әрекетіне сіздің көзқарасыңыз қандай өзі
енді біз де оны айтқанбыз енді өтіп кетті болды ол қатынмен неше жыл болды тұрып жатқанына енді
оған неменеге әуре боласың десем жоқ мен әкемді ажыратып аламын дейді енді оны өзі біледі бізден
яғни сізге ол ы сізге оның қажеті шамалы иә иә
қарсысыз ғой өзіңіз иә кетті атам
ақырын ақырын жаным құлайсың ақырын
енді ұлыңыз айтады мен ол әйелден ажыратып аламын да әкемді қайтадан анаммен қосып қоямын дейді

білмеймін енді оны уақыт көрсетер өзі біледі
ал егер қайтып ыыы бұрынғы жолдасыңыз үйге қайтып келсе қартайған шағымызда енді баяғы қателіктерді ұмытайық баяғы болған нәрселерді қайтадан қосылайық
бір әулеттің кемпір шалы болайық десе не айтасыз
енді бала шағасы бар ғой ақылдасып көреміз
жақсы ендеше рахмет басқа сұрағым жоқ алсақ кешірім өтінеміз сау болыңыз
мына қазақта сөз бар ғой ерлі зайыптының арасына есі кеткен түседі деп
мынау баласы екен бұл өмірде болмай жатқан нәрсе емес менің жасым жетпіс екіде
мынау мың мыңын келтіре аламын талай адамдар үйленді кетіп қалды қайтып келді неше түрлі жағдайлар болып жатады
оны енді жаңағыдай айтқан сөздерін тыңдап отырған кезде мен қазір мына жиырма бірінші ғасырдан он тоғызыншы ғасырға кетіп қалған адам сияқты бір бақылап отырмын
айналайын қой сенің мысалы жасың қырыққа келгенде онда нең бар өсті өнді балаларының бәрі
оның өзінің жаңағыдай сіздерді өсіргеннен кейін өткенде бес қызын тастап кетіп шырылдатып жылатып отырған адамдарды көрдік мында
ол өсіріп өндірді и ғашық болды кетті етеккір деген ол дені дұрыс адамның айтатын сөзі емес
жаңағы мен әлгі индия өзбекстанға бардым жерден бүйттім оралға бардым былай істедім былай істедім олар айтады
ертегі ғой былай ойлап қарасаң жас балаларға айтатын ертегі сияқты
асылгүл ханым микрофон алыңыз
мен бұл ы мұхаммед ыыы бауырымды жігітті қолдаймын себебі бұл перзенттік өзінің махаббаты әкесіне шешесі
отбасы деген ыыы отбасы құндылығы дегенді біз ұмытып баратырмыз үйте берсе бүйте берсін ыыы әдірем қалсын ыыы қазір көбейіп кеткен
бұл немкұрайлыққа жатады бұл ыыы әлі бейкүнәлі ы миы толықпаған он он жеті он сегіз жас кезінде әкесі ажырасқан содан бері міне қырыққа келіп қалды
бұның жан жан жан айқайын жаны ыыы бүкіл әкесі мен шешесі отбасы толыққанды отбасы болса екен
анасының қиналғанын көріп өсті осы уақытқа дейін
қараңыздаршы мысалы ыыы бұл мұхаммедтің шешесі қайтыс болған күнде де әкесі басқа әйел алса өгей бұл бәрібір қызғанады балалары ол қызғаныш ол табиғи сезім
ал тірі шешесі тұрып әкесі басқа әйелмен тұрып ол баланың істеп жүрген тіршілігінің бәрі қайткенде де әке шешемді қоссам қайткенде де толыққанды отбасы болсақ екен деп бар арманы сол
перзенттік бұның бар парызы махаббаты соны дұрыс түсініңіздер
қазір біз немқұрайлы болып баратырмыз өйте берсін бүйте берсін кете берсін сонымен ажырасу көп отбасының бәрін шырқы бұзу деген көп
қараңызшы ол енді сиқырлық ол бар енді білеміз оны бірақ сіз азаматсыз
сіз уже ы қаншама өміріңізді айтқандай мынаған ы құрбан етіп отырсыз ол әке шеше тұра берсін енді
ол енді ы аллаға сыйын өзінің шеше әкеңнің көзінен пеленасын ананы өзі жүрегінен кеткіз құдайға сен дұғала жүрегінен жамандық не кетсін деп
ал ол әйелді енді ол тұрады ма тұрмайды ма сіздің хақыңыз жоқ
сіз үлкен адамсыз анаңыз өзімен өзі уже жетті анаңызды ы әлпештеп өзіңіз үйіңізді құрып өзіңіздің семьяңызбен тұрып
қуанышты анаңызды өздерің балаларың ол кеткен адам кетті өзімен тұрватыр
ы құдай қаласа өзі келетін шығар онікі дұрыс емес ы неге жаназаға бармаған анау оны дұрыс деп отырған жоқпын
сонда да сендер уже енді аналарының өкінішін і нетпей дұрыс семья болып соны әлпештеп соны нетіңдер
ананы біреуге төбелесіп оның біреудің семьясына кірісу дұрыс емес ол алла өзін өзі не етеді дұрыстайды
біріншіден сендердің жаңағы төрт баламенен ііі жаңағы әйелін әйелінен сенің әкең ажырасты ол заңды түрде ажырасты
егер ол ажыраспай сол әйелімен жанұясымен бірге сен кішкене тыңдай тұр бота
сол і семьясымен тұрып соның сыртында ол әйелмен жүрсе онда ол әйел ііі әкеңдікі дұрыс болмайды
әкең ыыы ажырасты некесінен айырылды одан кейін оның өзінің өмірі бар сен бәлелік іздеме бәлелік іздеген адам бәлеге жолығады дейді
сен ыыы әкеңнің бермеген ы жылылығын әкең бермеген махаббатын осы балалар болып сол ііі анаңа беріңдер жаңа айтып отырған кісілердікі бәрі дұрыс
бұл өмірде жалғыз сенің әкең емес ажырап отырған қазіргі жастар да ажырасып отырған осы біздің қазақстанда өте көп әсіресе
ажырасу жоқ ол қолдап отырған емеспіз ол өмірдің заңы бір күннің өзінде талай рет ажырасулар болыватыр оған
сол әйел сіздің әкеңізді не себеппен ұстап тұр деп ойлайсыз сіз
махаббат емес бір ғана сол дуасымен жаңа дүниесі үшін дүние басқа
енді жақсы міне ғана үй керек пенсиясы керек сенім
дүние болмаса әкем бір минутқа керек емес пенсиясы болмасын жағдайы болмаса бір минутқа керек емес
сол заң бойынша сол жарты дүниенің бір пайызын бір бірнеше пайызын алуға мүмкіндігіңіз бар заң бойынша
соны мен де сұрайын деп отыр едім махамбет сенің кішкентайыңнан әкесіз өсіп әкенің
өкпе деп отырсыз мына кісі қызғаныш дейді бұл жер қызғаныш та емес мен бір затты айтайын иә
қабыр деген зат бар емес пе иман деген зат бар қабырға иманмен кірсін деймін бес уақыт намазын оқыса екен деймін аллахты таныса екен деймін
енді әкең жетпістен асты ғой
оны қалай енді тәрбиелейсің сен
атесит ол уже етіне сіңіп кетті ғой ол деген
жоқ бізде міне апамыз бар
қараңызшы ы жаңағы нәрсеге қалай қарайсыз жалпы дуа ыыы сиқыр іздемей бір әрекеттен бәлкім бір басқа себептер іздеп көру керек шығар
әке шешені қосу үшін басқа бір мейірім махаббат іздеу керек шығар дуа сиқырды емес
ата анамызды жаннатқа кіргізу мақсатында
жаным ау бұл сенің әкең сені дүниеге әкелген әкең бұл енді сен жаңағы мына сіңлілім де айтып отыр ыыы кішкентай кезінде
сен өзің өзіңді бір мына нервың жайында емес екен мына қажыға барып келген адам тоқтаулы болу керек алланың сөзіне сәл құлақ салу керек түсіндің бе сәл өзіңді ұста сен
шіли өйтіп әкеңді аяқ асты қылып соншалықты экранға шығарып осыншалықты масқара қылып отырсың бұл дұрыс емес білдің бе
сен өзіңше дұрыспын деп отырсың ол дұрыс емес балам тоқтай тұр мысалға жаңағы сиқыр дуа деп отырсың сиқыр дуа бар
міне жаңа мына балам да айтып отыр ол дуа бар соны тазалауға әрекет қыл сен қайта оның ақтап жаңағы соны дәлелдегенше сыртынан болса да
әкең мысалға сол кезде кеткен болатын болса бекерден бекер кетпейді бір сол жерде бір кінәрат болған
анаңменен екеуінің ортасында ортасында бір кінәрат болған шығар сен бала кезіңде түсінбегенсің
сонда енді мына әйелден бір жақсылық пен махаббатты тапқан шығар бірақ о дүниеге барғанда әр пенде сен әкең үшін жауап бермейсің әкең сен үшін жауап бермейді міне балам айтсын
о дүниеге барғанда әрқайсысы өзі қара басына жауап береді
сен далаға шашқан дүниеңді шешеңді кровьке апар меккеге апар
үйде отырып қалды отырғызба үйіңде әкең отырғызып кетті ме сен тұрғыз орнынан
жаңағы қырыққа келіп отырып сондай сөз сөйлеп отырсың неге жүрсің сен қырыққа келіп неге үйленбейсің а
сен мысалға мынау меккенің барып келдім деп отырсың шариғаттың жолындамын деп отырсың
ал сенің әйелің қане
кімге тиіп кетті ол да біреуге тиді енді мысалға
біреудің семьясын ол да бұзыватыр барып сен жақсы болатын болсаң сол әйелді ұстап қалуың керек семья құруың керек білдің бе
дуа деп сондай сөздер сөйлеп отырсың жап жас болып ұят емес пе екен бұл нәрсе бұл нәрсе ұят нәрсе балам есіңді жи біз қатты айтамыз саған есіңді жи
өмір бумеранг жасаған әрбір әрекетіңнің нәтижесі сенің өмірің
адамды да сезімді де сатып та сиқырлап та ала алмайсың бүгін біз осы турасында айттық байлам жасау өз еркіңізде
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана аман сау болыңыздар